أراه وأنا بالنسبة ليا الطفولة صفحة بيضاء وقد ما نعلموله ككون صغير أحسن، على خاطر مثلا القصائد هاذوما لازم يحفظهم الطفل باش يعود لسانو على اللغة العربية ويحسنو ويحسن أفكارو ويعرف هاكا كلمات لي كيعانيو في حياتو، وبالتالي معناها نحس القصائد وهذوما ولخرين لازم يتعلمهم الطفل.